Bùwá màa ba fíɔlɛ ɔmì fínɛ̀ òlò ìnyáŋòlí, ɔ̀kpɛ ùnibí ɖí óɖò lèe àni ɔ̀sì ká na fíɔlɛ óɖò lèe máa ba fíɔlɛ ɖíàlɔ únàlèe àni ɔ̀tɔŋlú, ɔ̀wù kpɔkpɔ̀ɔ ni, ɔ gbánì, ílàlɛ bù ɖi bùwá màa ba fíɔlɛ. Nílɔ ɖi nì kayi bìà bùú mu mò, bìà ba titi bulíbì, ɔ̀wù ogblóò <hesitation> igblɔ́ɔ ni ìtìtì bulíbi màawu búá plémú bù ɖi bulíbí màa ba fíɔ̀lɛ bùwá eɖe, ìjàtaká ɖìi ùwà màa na fíɔlɛ úkàwà ɔ̀kpɔ̀ te <hesitation> ùnibi àyìlɛ̀ya, ìgbòni bù ɖi bùwá màa ba fíɔlɛ plémú màa búá ɔmi fínɛ ówò nanyì èle mámi búa plémú ɖíálɔ̀ɔ àhɔ̀nɛ́ ká ɖìi óɖò lèe ì wá zà màa na fíɔlɛ kpɔ̀kpɔ. <hesitation> bùwá ululuulu búá ɔ̀si <hesitation> bùwá màa ɔmi fínɛ <hesitation> ènìèle búniɖi bùwá màa ba fíɔlɛ kele ɖíalɔ̀ɔ ɔmi kpalí, kílinì ká zì nyo ba kpali kile nì ogblóò, be zi kpalí kile ká ni.